<noise> goraɗuya i jan gora ii go ra iik ivur ɗhuzubu anu kwai taah ɗufu inagu abur ɗhuzubu nuɗa tah ɗufu maga ɗhuzubu taah ɗufu tun ɗunagu kushu gira ii uvur ɗhuzu bu niya taah ɗufu hay kula kula k sin yubur <noise> ɗigha mmaya haiy kula kula kommaida sindufunma ajara kari goraɗa kefenda du rober ɗiya fuuh ke mai kele garar <noise> umber ubargora rim ayu garari kese hir untum ɗijibur taah ɗuful gora likwake kesai irr ɗuful ka umur ya kina yasai irri ɗufuh kene ir uskur kalakala kowani duwavurmul uskur. mage mul uskur intervi baɗa us jur yugudi unagumm uskur uskur kucinabur iaw abakik gase dc zubur air taah uskur abaku clina yahikima mayega digari ubursa ɗa ɗuyazuba taah lufuh. Ta dufu ii ubur sa kwai ɗhuzubu taah ushkur manaɗa huuh maguzir kushu <hesitation> kik mmah edi kidager mushanda kinɗaɗa taah dufu ii gabata bubu fand amma musha huuh nada ɗhuh zubu taah <hesitation> ɗhuzubu taah dufu kunajakima ma mu sha ubur ɗhuzubu taah ɗu ish shuwa manaɗa dubur aiy ɗaga ii yanɗa yanda dubur bachu kind fina yanda ɗun ɗubur fii ishajar mada sika taah. kinda diga germusha kinda diga gora ubur ɗhuzubu niɗa yanɗa ɗinnaɗa ɗaah ga ɗinaɗan ɗa kan ga kuvarɗa yanda ɗunaɗa ɗhuzubu iyi si sir ɗum uvur ɗhuzubu anun ji gors gors ii ubur ɗhuzubu an u musha si uɗi ubur ɗhuzubuni yanda ɗugan daga jiku geferki ge gika nushikir ir ka jiku uvur ban kasiɗa.